Do lloje t’frutave ose t’pemve jon mollat, portokajt, bananet, rushi, dredhza, mango, qershia, vishnja, ananasi, pjeshka, fiqi, dardha, pjepni <hesitation> bostani ose shalqini, limoni, avokado ose boronica.